ده يا واد عمي سجافة، وعشان يكون عندك سجافة لازما ولابد يكون عندك تنظيم وقتك، وده فن محدش فينا يستغنى عنه واصل